Wee btootina antimbi, ginŧina antimbi, msóotina antimbi, ge gi ngi Haala. Mbon fondi hinooni ungiŧi unan yaa wili unhondi we raani nan wi yaa, a wee ma unan ɓande, halla <hesitation> hanu udan gaŧa hala ma raa nan. Iyoo, bari so galigile blúŧi ma gí, ñe madana yaa, adúniyaa, wiinda ma, ñe angiisi hee hi ingíy, boli gihiile garaŋ, wi béedi wo, wi ma gina a bgo biinda wii gingiisi biñaŋ gee gi raani. Bari Haala to núm handan gi bo anhihiil, dong wi ma raanini ngi wi ma Haala ñaanini wi jóodu, dong winooni uti fuuŋi wil, han ɓaalina mada gaŧi haji ma. Bari mbúŋ mbúŋ wi ma, we gita a gisafle, we gita a ginŧin Haala, me garaŋ wi nñaana gi, garaŋ nñaana wi. Hinooni húrni be blúŧini ma de nyaandi mbúlle gaaj, nda antimbi nhúri blúŧi willi ma búllaa ggaj. Golla, gaaj baa ttin yaanti a gi ma fan, anribale ange yooŋ gi ma raa man. He gingegegin dúniyaa we, goo ge gii jartale, golla go hana gentele, mbo antimbi húri gaafo inlóodi, aa tti nyaata a bsín bo, aa tti yaata a bsin bolo, hanu uto waasa a joge, hanu uu tto yaa a joge. Te gembe daatu gee gi wiloosi, ɓalin dúniyaa, mbolo hetan gaadi ma wi, wi ma nsabuti, bihúru, gbúuta bogi nbúŋ bibiiŧaw, go ndi nyaati mo hando go wili uhondi, wili uhondi we gaadana haj. Bari ndi húri yaa wo we, ndi nyaati mo hande fana bgo biinda ndasi haji ma de, mbo bii tte yaata, bii tteg yaata haji ma, ɓali ma gíni bân ma handomu.